Koa fa miovaova zen̈y toetr’andra sahiran̈a zen̈y irô biby àby io amin’ny tany pitran-drô, ze zen̈y volongany akendriky. Fotiny rô fa karà ataony rô fa zatra mipetraka amin’ny tany mafana in̈y aviô lera avy aminjay raha ma andra manintsy karà ataony lanaizy sahiran̈a zen̈y rô. Aviô lasa zen̈y rô mitairaka aretin̈y koa zen̈y raha io, mety lasa sitiraisy koa zen̈y rô biby àby io.